Laha agnamiko manoka zany e da manamamy sakafo amin'ny tantely no tena ankafiziko satria mamy voajanahary tantely igny. Da manome tsiro mahafinaritsy amin'ny tsiron-tsakafo sy zava-pisotro.